Sool anita̱ koom rayuwa gurum ƙaga̱tep i, sool nɗe tong del gurum i ɗe muop ga̱ na ga̱ ga̱fe gaꞌ a gurum. sool la wan ga̱, ma̱mai na ga̱ pue ndibi ba, la ga̱ ga̱ sool, <hesitation> ga̱ ta̱ gurum i. lokashi ga̱fe la ga̱ ga̱ sool, a lokashi ga̱fe tong ga̱ man ma̱ mia ga̱ ta̱. tong ga̱ na pa̱ pa̱at, mu pa̱at, muop da̱, ma̱ mia ga̱ ga̱na da <hesitation> ji a ken ga̱ ga̱de neen ga̱, ga̱ na̱ tong da̱ <hesitation> hen a yamneen nda ga̱, kokuma hen yamneen naƙa̱ ga̱, naƙa̱ ga̱ la nda ga̱, hen a yamneen muk kokuma hen yam yamneen wane ga̱ dok ga̱ pet dagan pe nɗe na̱ ho zuwa mak. sool, la ga̱ ga̱ sool, ga̱yil nɗe na̱ ho, to ga̱, ga̱long, ga̱ a long. long bimuk ma muk yil, nima pue sek muk ma tong mang ga̱ ƙa pue ndibi. dip bi ga̱ tong shin muk, se la tang pe ga̱ ɗe ga̱ nie ga̱fe ga̱ ga̱ sool. sool la wan ga̱, muop tong zem nie ga̱ ba, ama la ga̱ ga̱ sool, a ɗi npe hok Ɗe ga̱ man i pe <hesitation> ga̱ a pue gurum, kokuma ga̱ a bi. sool nɗe na̱ ho, abi ga̱ ɗemen, nie ga̱fe la ga̱ ga̱ sool, la tong ga̱ maar a maar, nba ga̱ ga̱ sool ba, tong ga̱ maar- maar hok ta̱ ɗong har ɗe ga̱ kat bi nkwap pas hok i ba, nie ga̱fe nɗin bi pas, maar ga̱fe tong ga̱ maar nɗin pas nɗasa̱na̱ ga̱ ɗe men yil nɗe na̱ nɗasa̱na̱, sool la wan ga̱, <noise> tong ga̱ ɓoot ga̱ maar-maar hok ntit ba, nɗasa̱na̱ hok. dok a ɗias bi nkang, nda̱ nias neng, ko a nias lede o, niak, nias bi ƙer npueshak. ama shini, maar nɗasa̱na̱, se la ga̱ tang taki, tong ga̱ tang a̱en de ga̱n fuk nmaar ga̱ ɗe ga̱ tuu set i. muop fa̱er maaar fa̱er ga̱ saa yit a, kwai, muop fa̱er maar fa̱er ga̱ saa yit ba. la ga̱ na̱an a de ga̱n maar-maar ƙapa, nɗasa̱na, muop puan set nɗin maar ƙapa ga̱ saa yit ba, ama la tong ga̱ maar-maar nɗasa̱na bigo, ga̱ langn ga̱de maar hok kafin tractor ga̱, ga̱ ma̱an de ga̱n ruu maar ma de ga̱n pian maar tong ga̱ fuk zak. toh sool la wan ga̱ fa, tong ga̱ shin an ɗang. sool la wan ga̱, tong ga̱ ɓoot de ga̱n maar-maar ba, ama la ga̱ ga̱ sool, tong ga̱ ma̱an ḏe ga̱ sarap a̱en, ma̱an da̱ ga̱ fuk A̱en hok nɗin nzam hok npa̱shak. ko zam hok la aika ɗeri, aika yagurum shika sar, ko yagurum paat, ko aika yagurum sar, la ga̱ ma̱an da̱ ga̱ fuk a̱en ɗi pe hok la ga̱ ma̱an da̱ ga̱ fuk a̱en ɗi npe hok ga̱ tong fuk a̱en ga̱ tractor tong da̱ haan ƙa. ga̱na dip a sool to ta̱ tong ma̱an i. na̱ ga̱fe tong fuu ƙapa nɗin maar ga̱, tong ga̱ kwat muop, ga̱ kwo ɗe muop ga̱ da̱ fuu ƙapa hok i, muop la fuu ƙapa hok, muop ɓuap-ɓuop-ɓuop, muop shin harow muk, muop la gama, tong ga̱ ɓuop da̱ ga̱ mang a̱en nda̱ hanga̱ɗe ɗe gu buk i ga̱ muop yong ga̱ yong ma̱ ga̱ snin shit i, ga̱ muop ga̱ kwo muop, ga̱ kwaat ɗe muop ga̱ ma̱en ga̱ fuk a̱en ɗi nɗin maar hok. nkong <hesitation> shie lutuk ƙun, tong ga̱ muop da̱ ga̱ da̱ ga̱n da̱ a̱en zakyit, muop ga̱ fuk dip ga̱na̱ a shit sool. lakashi ga̱fe tong ga̱ da̱ de haram ƙapa ga̱, la ga̱ ɓa̱ap ƙapa muop na a gurum na̱ kat ƙapa, gurum na̱ kat sool, a nie ga̱fe ga̱ tuu sool yil, ga̱ kat sool i. la tong ga̱ maar a maar shim, bunga ga̱n dep a sool ga̱ kwo ɗe ga̱ dep bunga isharam shim hok ma tong ga̱n sarap ɗe ga̱ wum i, la ga̱ ba de ga̱n fa̱r ni ma tong ga̱ fuk a a̱en Nkong a̱en hok tong ga̱ ɓuop ga̱ fa̱er zak, dip a sool tong ma̱an to. nkong ga̱ hek <noise> nasa̱na̱ dok ma̱ man ma fe tong ga̱ lap mat ga̱ sool a, ɗe tong ga̱ ma̱an de nkwa t <hesitation> sool gya. nasa̱na̱ ma la ga̱, sool la wan ga̱ tong ga̱ kat mat ma ga̱fe tong zem ga̱ de ga̱fe ɗe ga̱ lap ni ba. la ga̱ wan ga̱ sool, makaranta ko karatu ga̱ zem i de ga̱n shin, sool la wan tong ga̱ shin ba. jap ga̱ ma pa̱no, tong ga̱ ma̱anga̱ muop pe bi shie ga̱ ɗemen ga̱fe muop tong kat bishie ga̱ dong, ga̱ demen ga̱fe muop ma tong ga̱ man ga̱fe jap ga̱ ma muop agurum ƙek ga̱ tep ko kuma muop nɗe nɗin jap ma̱ nan, a nie ga̱fe ga̱, ga̱ sool. sool la wan, tong ga̱ taba ga̱ kat dip gwen bi shie, bi ga̱ ɗemen ga̱ yil nḏe na̱ ba. ga̱na pia, pia la ma muut, ga̱mai kut ta̱ pa̱na̱. muop ni pia laa ma muut, anie ndibi ba, anie ga̱fe bi ga̱ fe ma̱ ga̱ sool muop nɗe tong shin i nda̱ gurum ga̱ pia. nda̱ gurum nɗe ɗi yil nɗe na̱, ga̱ yil nɗe na̱ ga̱fe tong zem pia ba, nie ga̱fe pia, la ga̱ pia tong ga̱ nda̱ lokashi tong ga̱ tong ga̱ rang i kai muut naan ɗin la mang ga̱ a nie ndibi ba, nie pia. ga̱ ɗe tong ga̱ na i nen tuu ga̱ ma, ɗe ga̱ ma̱an i de ga̱n kaat la bi ga̱ fe tong ga̱ ham npue ga̱ ɗe ga̱ swa hanga̱ɗe i ka, ɗe ga̱ hoom ɓet ga̱ i Nie ga̱fe ga̱ pia, sool wan ga̱ tong ga̱ ɓoot de ga̱n kat bi hook ga̱ sa̱e ba. ama la ga̱ ga̱ sool, tong ga̱ sa̱ bi ga̱ zem ga̱, ko lakoshi ga̱nang ga̱ fe ga̱ zem ni. la ga̱ zem an ɓitlung, tong ga̱ sa̱, la ga̱ zem a ga̱ pa̱a̱s tong ga̱ sa̱, la ga̱ zem an nkansa̱a̱n tong ga̱ sa̱ a muop ga̱ zem an ngong ga̱ zang woor ma tong ga̱ sa̱ nie ga̱ fe ga̱n ni. toh ga̱na dip bi nɗe na̱ ho ga̱ tong na̱ tong ƙun ɗe na̱ ho, an a nie ga̱fe sool ɗe di. la ga̱-ga̱ sool tong ga̱ rwan le ga̱ ɗemen, la ga̱-ga̱ sool ma̱shaar ma tong ga̱ kat ma̱shaar puur. ama sool la wan ga̱, toh, shin shiri de ga̱n tong ga̱ ma̱sak nie ga̱fe tong ga̱ tong nma̱sak, tong ga̱ lang nma̱sak nie pia. so hen rang ga̱fe bi ga̱fe sool tong ɓoot de ga̱n shin ni ga̱ iyaka muk mou. sool tong shin ko bi ma̱ nga̱, sool tong pa̱go luu ga̱fe tong ga̱ to nɗin, sool tong pago le ga̱fe tong ga̱ rwan, sool tong pa̱ga̱ jap bi dip ga̱fe tong ga̱ shin rayuwa ga̱ ga̱fe tong ga̱ lang ga̱ yil nɗe na̱ nni nie ga̱fe ga̱-ga̱ sool. ama la ga̱ pia-la ga̱ pia tong ga̱ rang nda̱ nie rang ga̱fe tong ga̱ kwal ga̱n yi muop yong ga̱ nluu ga̱ fe <noise> mat ga̱-ga̱ kiop ba, kuma ga̱-ga̱ sool ba. A lokashi ga̱ fe yit ga̱ tong ɓang ta̱. yit ga̱ la mang ga̱n ɓang, ƙiak ga̱ dam. ko bi ma̱ ga̱fe muop la ma̱an ban nkien ga̱ tong dam kiak ga̱ to, tong dam kiak ga̱ ka̱a̱t nie ga̱ fe ga̱ ga̱ wel, kuma bi ga̱ fe tong ga̱ kwat bukata wel ga̱ nde ɗi ba, toh a kaat ɗe kiak ga̱ ga̱ də i ka nie ga̱ fe pia ya ga̱. pia a bi ga̱ ɗemen mou, ama la ga̱ ga̱ sool tong ga̱ kat ga̱sha ga̱fe tong yool ma bimuk nɓitlung tong da̱ luu ga̱ ta̱. nɗin ma̱shaar hok tong ga̱ kat ma̱ kaar ga̱ ga̱ nie ga̱ ɗemen, tong ga̱ kat ma̱ ga̱ kaar ga̱ ga̱ ɗie ga̱ nian, ama tong ga̱ shin an ga̱ sak zak kat ga̱ a gurum naan, nie ga̱ fe la ga̱ wan a gurum naan, toh sool hok tong gwam ga̱, tong ga̱ na gurum zak a pue ndibi ba. ni ma pe nɗe na̱ ho a pe ga̱ fe sool nian to. nie ga̱ fe nda̱ lokashi, sool nian, sool hok nian nie ndibi ba, nie ga̱ fe la ga̱ ga̱ sool, ga̱ kwat bukata ma̱japneen ga̱ ba, la ga̱ ga̱ sool ga̱ kwat bi ga̱ fe wel gurum, nda̱ gurum ga̱ fe to duk nda̱ ga̱, ga̱ man ga̱ fe muop ga̱ sa̱ lumauop ba kokuma <hesitation> reep muk nto <hesitation> pe ɗak kuma ga̱ ga̱ man, ni da̱ de ga̱ de ga̱n tang la kobo de ga̱n ma̱an kwat bukata wel muk ni, ga̱ niang. toh ga̱ na, npe hok zak sool nian, nie ga̱fe sool. Ma̱ ga̱ sool, muop ɗe kaar sek muop i ga̱ nie ga̱ nian-ma̱ ga̱ sool ɗe tong kaar ɗie <hesitation> sek muop i ga̱ nie ga̱ nian. ama la ga̱ kat nda̱ gurum ga̱ sool ɗe ɗi zak ga̱ fe ni bi muk a gurum ga̱ luut naan, toh la gurum ga̱ luut naan, sool ɗe tong di ga̱ rayuwa ga̱ ɗemen. la ga̱ luut naan, tong ga̱ ɓoot de ga̱ pa̱ la taimako ga̱ de ga̱ pa̱ muk <hesitation> ma̱ gurum ga̱ fe muop terep duk nda̱ ga̱, nda̱ ma̱ mia ga̱, nda̱ ma̱ ga̱ fe muop seng pe nda̱ ga̱ ma, dip tong ga̱ kwat bukata muop, an pe ga̱ fe hen-hen na bi na̱ toh ga̱ fe sool a bi ga̱ ɗemen. sool, hen la ga̱ sool shini, hen la kat sool hen man bi na̱ ga̱ fe hen tong shin rayuwa ga̱ ɗemen kuma hen tong shin taimako ga̱ fe hen tong taimake mutane ngam nɗeɗi, ama sool la wan hen, ƙiak na̱ nɗe tong dam i nie ga̱ fe sool nɗe tong pia ƙiak ni. gaskiya bi ga̱ fe tong kwal ta̱ nɗin kwal na̱